മേ പന്ദ ഭേന്കരസേകേ ഥ തിമേ, ഏന്കവു അവന്ദി। അന്ദനേ തിന്ഗോലി അ തിന്ഗോലസേകേ ഥദതനേ രേനേ അപുജി। ഇത്സകേ ഉപനഗ ജസ്തിപിദേ പോരനേ മനസ അപുജി। ഭന്ജി ഇല്ലദു ഇജിന്ദു ഓഫിസിദു രദ്ദേ കോജിതുപു ഗൈന്ദു। അപുന് ഏഇസി അന്ദേ ഇന്ഛല ബോദേ അപുന് ഓഫിസിദു ഇല്ലദ്ല। കേല സഥി ബോദേ അപുന് ഏഇസി നീര് പര്ധു പര്ധു ഐതേ। ബന്ജി ജിന്ജുന്ദു മനസ ബോദേ ഇന്ദിജ്ജി അന്ഛ അപുന് കേല। സഥി അന്ദ ഏപ്രില്ദു സേക്കേത ബന്ഗതു നഗ ഇന്ഛ അപുന്। ലൈഫുദു ഏദ്ദ ദിനത നമ കഥു അന്ദു പ്പുഅ കേല। സഥി മേഇദ ഏന്ദുഗു ബര്സല സ്തര്ത് അപുന് അവന്ത ഏദ്ദേ। നന്ഗ്കരമു കോര്പുന്ദു ഏല്ലി അപുനഗ മേ പന്ദ മസ്തു। കുശി അപഗ സ്കൂല്ഗു പുര രജേഥുന് ഏദിദിന ധദ। ല മല്പോലി ഓദുന തേന്സിഓന് ഏത്ഥിജി।